जेतिय मेइ महतु मु मनलो अहे, तेतिय मु एतो ए मनलो अहे जे मेइ महत् खुब् गरम् होबोले लहे लहे, गरम् होबोले अरम्बो होइ। अरो अके पके पोरिबेकु अद्दम् हेउजेअ होइ थके। हेउजेअ होइ करन् ए पिलोते फुल् फुलि एदय् हरु गोसे पत् उलिये। तो मेइ महत् पुर हेउजेअ होइ थके। पोरिबेकु हेउजेअ होइ थके। अरु मेइ महत् खुब् बोरोकुनु दिए। अरु मेइ महत् गरम् खुब् बेसि गरम् होइ। मु गरम् हुअ मनलो बेसिके अहे मेइ महत्। अरु हेउजेअ होइ थकओ मनलो अहे मु। जनके मेइ महत् जेतिय होनु मेइ महतु। तेतिय मनलो ए एकिनि ए अहे मु मनलो ए।